Jekuae yambaepapa, <noise> yaekireve, mbaeti, yaiki mopeti yaiki mokoi, yaiki mboapi, yaiki irundi, yaiki pandepo, yaeki ova, yaeki siu, yaeki juri, yaeki sau, yaeki pañandepo.